Ҳар як миллат тарзи хоси пухтупаз дорад. Мисол мегирем суширо, ки аз Ҷопон сарчашма гирифтааст. Суши маъмулан аз биринҷи махсус, ки бо сирко омехта шудааст, ва моҳии хом, сабзавот ё дигар маҳсулоти баҳрӣ омода карда мешавад. Як хусусияти ҷолиби суши ин аст, ки он на пухта мешавад ва на бирён, балки маҳсулоти тару тоза истифода мешаванд. Аз ҳамин сабаб барои тайёр кардани он сифати маҳсулот хеле муҳим аст.